Alura a ie le braie, a ie le camize, i camiciotti, le canottiere, le scarpe, le müdande, le maiëtte dë cutun, a ie pöi i caplin, a ie le scüfie, a ie le braie cürte, i causèt e pöi tanta autra roba che bo